<hesitation> rangii zetumika zea ni rangi nyeusii, ni langi ya bluu, ni langi nyekunduu, nikijani, hena kidakhaa, kuna damu ya muzee. Kwahii zote hizo ni rangi ambazo twazitumia, nyeupe.